Tsy de haiko aloha ty legume matetiky tsy hita laha tsy amy ty fotoany anaty tao raiky satria matetiky hita iaby ze legume haiko iaby iaby rey zay, hita avily ambazary eny iaby sady ambolen'olo.